<hesitation> wuurde ngafeeje kilmatiiser fay huunde torlataa kan, ngati mi woowtirii. Mi finaayi kilmatiiser duu. Terɗe an ɗee jaati, wulaare ɗe ɓuri muñuɗe illa e ɓuuɓol. Durmo duu nanngataa neɗɗo nii enna. <laughs> Kilimatiiseer wakkati jogii koy. <laughs> So ceeɗu yawtii hen, fay gooto wattataa kilimu e dabbunde ka.